Mba hiarova gny tontolo iaigna aloha zany misakafo haly hanao da tokony hisakafo, ah ohatsy zao hoe mihina biby, hena. Fa mba le biby, agnomby hotraky zao tsy de ah misy impact misy fiatraikany firy amy le tontolo iaigna da regny gny hany. Fa no hotraky mihina biby hafa hanao, izay tena misy impact-ny amy tontolo iaigna, biby tokony magnatsara gn'ala sy tany ambole gny haninao de tsy de mety zay.